إن كنت تبغى تتحكم في أحلامك، بتقدر تكتشف عوالم جديدة، وتحل مشاكل قديمة في أحلامك، وبتقدر تتخلص من الكوابيس وتستمتع بأحلام سعيدة، وبتقدر كمان تطور نفسك وتتعلم أشياء جديدة من خلال الأحلام، أما إن كنت تبغي تتحكم في أحلام الغير، بتقدر تساعد الناس تتخلص من مشاكلهم النفسية وبتقدر تخلق عالم مثالي للناس، بس في نفس الوقت، ممكن تستخدم هذه القدرة بشكل سيئ وتتحكم في الناس بطريقة غير أخلاقية.